Na̱ nu aka̱ pa̱l gin dewupsi ko cina ɗa̱nu apa kana pa̱lti nik gwisii ka̱ pa̱li nik gwisi wu kume sa luk kidi wu apa la kangwe depa ala bu haptiwu. To ka̱ da̱nti ga̱na̱n nik ninge gwe depa ba ba̱lki ka mesayi gwa ga̱ ma̱lgwe ba̱ka̱ ɓo pa̱l hapti so go yek ɗe. Da̱n ti gwe depa shapa addine gwe ma̱nan na̱ nali go yek ɗe, mbunɗe ta̱k da̱mi, ka̱ mesayigwa ga̱ yen samali ko yen kili yen mani ko yen mani ko yen kili go da̱nti giwo yek ɗe da̱mi ba̱k yen mbunti yen kili nak ge kawai aka̱ wule ko ka lamti sabi na̱ mbunti gwasso. Kum ga̱zi ka̱ lubi gwasa̱n wo ni ka̱-da̱nti gwasan-nigwi ni ka̱n asa̱ ɓamti aba gwasa̱n gwini ka̱n asa ɓa̱mti ana gwassa̱n guri. Kume ka̱li yek lak kum ga̱zi dem-demwu, sa hwiki, be wai gwe mbumso so ca ama de koma̱n mbunti yen kili kome lilti gwasi, kum ga̱zi pa ba̱k nda multi sukti so se ka̱ pa̱l hapti ilgwe depa mbunɗepa ta̱k pa̱li wuggu. Kuma ka̱ da̱nti gwa ga̱ yen samali ba̱k kan gaa gwa aka̱ ba̱l yen killi mas so ta luk tloki. Sannan kuma ki yen kili ba̱k kan gaagwi aka yen mani so luk lilki ka̱ nak ninde ma̱na̱n go. Mil mani po ngip gaa gwa sa̱nsa aba̱ milk modli po ngip gaa gwa sa̱n so. To de kangwe anik ma ba̱lti wa go yek ɗe ta̱k da̱nte da̱ntigwa da̱n de ma̱n gem ka̱ mbatl gwa, da̱nɗe ma̱n lamti yen kili gwa na mas mbatlgwa ko yen kosgwa na mas mbatl gwa. Ama ba̱k zaki ta mugu lak an gwas gibiso kangwe depa ka luklil hapti gwaka̱n de ka̱na haptiwu ka. Kuma yewa ga̱ malgwe po pa̱l hapti so dloki tak dande mbala̱n hwaɓi man kumti ga̱ba ji ma̱n za̱k jwa. Kunde ma̱n za̱k jwa mbeki yek sa wulke nak gen ka̱n kapa̱liwu, aka̱ tlili aka damki re ba̱k pa̱l wulna abti go, ilgwe ka pa̱li go ngemi mal ma̱n za̱k jwa pa. Ma̱n za̱k jwa wo sika wulki de na̱k ge ka̱n ka pa̱li, aka̱ pa̱l na̱gge kapali, aka̱ pa̱l na̱gge, aka̱ pa̱l na̱gge. Ama kume ka wule kiwo gaa gwa ka̱n ka̱ lak cina se ilgwe ka̱lamiwu ka̱n ka pa̱li wu to ka lu nda ka̱ shu ndata ka shu kaḏe yeke, kume ka̱li yek ka̱ lak lilisi yen kili ka̱wu sa zakki so jo sa kanki asak ɓalki se ka̱ matl ilgwe laki yek ka̱ lili yen kili ka̱wu. Aki yen kili ka̱ ndaki yek ba̱ka̱ kum ga̱ɓa ma̱n za̱k jwasi to nuka̱n yen mani ali ata̱ luk lilki ka, ata̱ laki ka ata wulke tapo lamki so pamma yen gwe ta zit tuk mago ta̱po lamti so to ama kume ka̱ dlalte ka pa̱l hwa da̱nti ka̱ da̱nti gwa wu kap ilgwe ka lak cinawu, ka yeni ili ambunik gwel. So yek ka̱n a nik ma ba̱lti ga̱ba ɗe ta̱k allo mbatli ka masayi gwa gwe ba̱ ka̱ bo pa̱li hapti so dlo mbatli tak kop yen kili na lamti, aka pdit ilgwe ka lamiwu. Ama ba̱k lilti ka̱so sobo na kume ka̱ lilti ka̱wu kima go ma̱n lamti ta̱k kin lubi gwaka̱n duk lokaci gwe ka lil ga̱ ma̱l gon kawu kima go gasigon wa malgon a lilgwaka. Ama kumu ka̱ kewtete ga̱ malgonwu ki mago gasigonaw ma̱lgon apa̱lik nu. Ilgwe ka̱ bak wu yek ka̱n ka wutlo ten da̱nti ga̱na̱n ten di atl ge. Maa ilgwe depa we ka lak cina de yek ka̱n ka pa̱li <hesitation> ten yen ya̱ ma̱lgongo to kimago malgon apa̱ li ten yen gwa. A kunde ka̱ pa̱lit hwabiwu, kimago sa pa̱lik hwabi ka̱ pa̱l byasiwu ki mago sa pa̱lik byasi. A ba ma̱lgwe depa aba gwas ani ɗa ta̱ wule ta̱ lamiye ta̱ yen gwas nda ten byas tantu, ko ta̱s pa̱l bya̱s wullu, seko yeni kanti ga. Sabo na̱nu ga̱baji lyaya ten mil jwasa̱n wo kullun sa̱ nisi ma dlamti ka̱n pa̱lin hwabi, pa̱lin hwa wul ba̱k pa̱lin byas wulso to seko kuma ma̱n kunti ka̱ɗe kisowu aka la̱k ilgwe ka̱ lak cinawu ka mbat gwa. La̱ kumi so kuma wu aka̱ yeniwo ka lak ndawi. To ilgwe anak ma dla̱mti go yekɗe ka̱ masayi gwa depa ba̱ ka po pa̱l hapti sowi dloki, ta̱k dlo mbatli tak go yen kili <hesitation> hapti a mbala̱n yen nal ti lubi gwaka̱n be wai ta mbala̱n na wulye de de tes pa̱l hapti go sa̱ pa̱l illa̱n pa. Se pa̱l illa̱n piso, ka̱ dlo mbatl wu gasi gon wo kayen cinga̱dlot mbatli. A kumdi ka dlo mbatl so to kayen cin ga̱ dlot mbatl so. Ma̱n dlot mbatl wo to co cina ɓali ti ka̱so. A ma̱n lishi dlot mbatl ninge apaki. Gemciwo pakiso lashi gem ke ma̱n pakti. Lashi gem wo ta̱ tla la̱ma, ninga ata paki. Ama gem ma zam cin gwe ta pakiwu na̱n deso din nya kaɗe gem a nya wo ma̱lgwe kop nyago tikka da̱mte ma̱n gem, mal gwe kop shaɗan dikka da̱nde ma̱n lishi gem. To na nuka̱n anik ma baltu aaba ta̱k dlo mbatli ka̱ masa yi gwa depa kabo rige ka pa̱l hapti so, aka kopga̱ba ji ma̱n zakjwa. Sa̱ hwil de zaki wu, aka zaki sa̱ hwik ɗe a̱liwu aka̱ pa̱li kume kakobi ninu wu to kayen cinagwa a mbuni na̱mu kan kolsi jina̱n tet kali pa̱li yek ma yeransiyek se koli ka ta̱mti da̱mti gwasa, ka da̱n gwasan sa̱nwo ba̱sa pa̱l byas wul na̱kji na̱k ninge so. To kume ka̱ yen koli jwasa̱n jo tla kakla sul jinak ninye. Sabo na̱ nik ninge go ilgwe na pa̱t go yet di mil po koɓi <hesitation> ma̱n sa̱t jwasa̱nso ma̱n za̱t go hwot ga̱ɓa wogo ka̱ɓa yenigo hafle na̱kan tayas ilgwe tana dla̱mti wuso ko kuma na̱kka tayis ilgwe tana pa̱ltiwu sp nma tikna pa̱lti, don dabona pa̱lati pa̱l gaba gonɗe ilgwe kashe yani go nak yeni wo ko da tas to ten za̱nɗal to ta yeniso. Iliwo yenti kan ga̱ cina ka̱m yenti cina kam ilimo kidi mbala̱n kada ma̱n yenti ama yen mbala̱n wo ba̱ ta yeniso, yen mbala̱n wo ulgwe ta̱ lak cina go to yek ka̱n tas pa̱li loka ci gwe ta lak cinawo aba̱ta, ba̱ta yen cina gwe ni cine siwo to na̱nu ka̱n kum de ka̱ dlo mbatl yek ka̱ pa̱l hwa akume byas wulkan ka̱ cicina na̱ pa̱lti wu to kayen byas wulka da̱nti gwa don nu dlo mbatli ta̱k pa̱l ilgwe depa amba̱lik da̱nti de hwabi, ka da̱nti gwa suk man za̱t jwawu. To ten hindima hapti wo hapti wo wulka̱n ma̱n ta̱nti gwe depa hal ka̱ kanti ten hwa tantu, kunɗe ka hap suk kili gwa wu to da̱n sukti yek ka̱n ta nal agibi. Kumɗe ka̱ kamit da̱nti gwa na da̱nti lamtiwu to da̱ntigwa ka̱n aci cina na lamti akume ka̱ ka mid da̱nti de te ka̱ hapti ta̱kka̱n ka̱ za̱t a lubi ka̱ za̱ti ze gwe ni suk ti so kiwo se ilgwe ka̱ yen damawu ka̱n ka pa̱liwu to nu ka̱n katli abi ka kusi ta̱mti ka̱ da̱nti gwaka̱n so, kumɗe ka̱ hapti kili wu na lamiti te̱k da̱nɗe ma̱n da̱nti sukti akum yek ta lamiye, timago atakum ilgwe depaka lami wu, ilgwe ka leni sogo apa ba̱k pa̱li yikeni so. Sobo na̱ yeke gas gon wo a luk lite kunɗe kana pa̱lti ilgwe ba̱ka̱ lamiso yikeniwu a luk lakki ten hwulti. Ama kunɗe dli yek kə də mi yek ka wul yilka de ami ciwo ka̱ da̱nti giwo ilgwe alami go yekgu, ilgwe a lami sogo yekgu. To kumɗe ka̱ da̱mi yek ka̱ pa̱l gu gu, to ilgon a tleki cina so ama kume ka̱ da̱mi yek ka̱ pa̱l gu so de da̱nka̱ ka da̱n kawai se ilgwe ka lamiwin, ko wokko ilgwe ta̱ lak cina wu ka ta pa̱liwu to da̱nti gwa ka̱n gwaka̱n atimi ki bi so. Ama ilgwe mbungo yek da amo ilge go alami so, ilge go alami to kumi nak gwe ka̱ da̱mwu kowa ta̱s da̱nɗe ma̱n kopti ilgwe ta̱ dla̱m suk kasogwa si ko suk kili gwas mu. Kund ka̱na da̱nti muwu aka̱ yen wo da̱nti gwaka̱n tami kibiwi ilgon <hesitation> a hwotkiso, a ba̱ ilgon a dik kiso aba̱ ilgon a liliki da̱nti gwa ka̱n ka̱so. Da̱nti gwa ka̱nwo ka daɗe agibi, ka koli agibi ama mbala̱n aba yeni go hdle ninge ka̱n ka̱ ya nde to ilgon ka̱so aka̱ da̱mi aka̱ dla̱niga̱ba ka̱ dlo gwaka̱n yek de ma̱n lak ti aba hapti a koli so. Akumɗe ka ka̱n hwabi wu to ko hapti gwaka a koliso aka̱ kan hwabi so to hapti gwa lea̱ wo aɓo li ka̱lu gonso akume mbala̱n ba kam da̱nti gwa ka̱-ta̱n suk suk kili gwa so. Ma̱la̱n wani wo da̱mti gwas ta̱n suk kili gwas so, a’a ta̱ ta̱mi bi kili gwasso a’a kiyi gwas ta̱mit biso. To ilgon kasa kangwe dipa ka ndewa ka̱n ka nde hwa biwu ka paki hwabi, ka̱ nde hwabi so to keyen wo. To ilgon alaki ki asa̱n gibi. To shiwari gwe anik ma ba̱lti go yek do dloki ta̱k da̱nɗe mbala̱n ma̱n da̱nti na̱ gem ka̱ mbatli gwa kangwe kago ken kili gwa wu ngot na gemi, ka̱ ngot na̱ gem wugo aka̱ nda̱ da̱nti suttina̱ gem. Ba̱k na da̱nti suti na lal so ka̱ nda da̱mto sukti na lal go to aluklili kika. To ama ilgwe anik ma dlamtigoyek gu dloki ta̱ nya, zik an dani, so yek de ilgwe dipa ana yenti wu, yakamata ta̱k pa̱li ka̱ da̱nti gwa suk kili gwa kan awe depa atami ki bi ka̱ngwe gasi gon hal aka̱ da̱nɗe mil jwa kan mago ɛa tlite asa̱n yen kangwe ka̱na da̱nti wu asa̱ wule da̱nti kal, kol si jina̱n jwo ta̱mi ni bi, mbunini gwel i’e mi mago kunɗe ma̱ pal hapti wugo ma pa̱l wundal ga da̱nti gede sena palti wu. To kaga a dukwu kiwo <hesitation> kin lubu wi hwa bi gwe depa nya mago ta kun ta̱mti ga̱ lubi gwa wu. Ama kumɗe ka̱ pa̱l hwa da̱n sogo mil jwa mago ka yilisi lamti hapti ɗa̱ ka̱ mbatl gwa sa̱ nka. Ga wule nu ka̱n hapti ni ka̱ dla ga̱ kos suk kuli wu na̱k ghe ka̱ kolsi ginsu niɗe ba̱sa da̱n hwa biso amo ba pa̱l hapti so to kaga aduk go yeke ka̱ lakisi ilgon ka̱ mbatl ga gwa sa̱ nka. Ga wule nu ka̱n hapti ni ka̱ dla ga̱ kos suk kili wu na̱k ghe ka̱ kolsi ginsan niɗe ba̱sa da̱n hwa biso amo ba pa̱l hapti so to kega aduk go yekem ka lakisi ilgon ka̱ mbalt ga gwa sa̱ngi, ko kuma sa̱ pa̱l hapti si mawu sali wu asa̱ da̱ngek pa̱lti ilgwe ba̱ mbun sowu kos gwasa. A yen mani ka̱go kume ta̱ hapteddu timawu ata̱ da̱nge pa̱lti ilgwe ba̱ nubumso wu kili gwasi sabo na yeke ta̱ye ni mal kolso jwasi to ka̱masayi gwa ga̱ malgwe na shri <hesitation> tas da̱nɗe ma̱n. Kapat lubi wu to da̱n ɗe hwa mbatli ka̱ da̱nɗe ma̱n hwa mbatl wu a nya taima ki sogo yekɗe iya ilgwe depa mbunɗe da ta̱k pa̱li ka̱ da̱nti gwa sak kili gwa wu ta̱ nya zini an da ni a pa̱l hwol tuki.